Arak'izay nolazaiko izay izany an, dia mitendry zava-maneno no tiako ianarana kokoa. Satria na <hesitation> ny mpiray tam-po amiko mahay mitendry zava-maneno an, mahay mitendry gitara moa zany ny tena marina. Dia mba te-ho toa an-dry zareo aho izany an dia afaka miara-mankafy <hesitation> mitendritendry izahay rehetra.